<noise> Gammurdi onordam moi en se gooɗo jooda waala fitinaji. Nanga addini be njuungo didi waada sadaka. Ta godɗo kabi be himɓe, ta godɗo voola haala himɓe. Ta godɗo waada ki voodaka, se godɗo jooga addini be njuugo didi.